Bon! Minen mbiyata ɗum torsi. Ana tawee saatuuje kaaƴe woni hen walla duu carsirteeɗo pano torsiraa. Walla <hesitation> carsirteeɗo kuran. Alaa kullihaalin ka dañan koo tawa ko sarsirte. <noise>